Loolu fuguma ni man na am. Loolu mënta am nga <hesitation> sa dundu bi yépp, amul looy réccu. Hee man def naa lii réccu naa ko. Loolu loolu mënta am si dundu bi. Fokk nga am, nga réccu; su ko defee nga delluwaat nga <hesitation> su dee tuub la, nga tuub. Bu dee <hesitation> lu yàqu la si yaw nga ni yàqu na si suma loxo waaye li ma def nii de lu baax la. Haaral ma delluwaat defaraat ko mu baax. Loolu de mun naa am si dundu bi lu bari. Fee balaa ngay dee waaw. Waaye toog nii rekk amuloo loo réccu si doom aadama déedéet loolu munta am.